أظن من افضل المغامرات اللي كنا نسويها الفتره الأخيرة اللي هي حنا ننزل نكشت مع الشباب <hesitation> تكون معنا الذبيحة ويكون معنا كل الحاجات اللي حنا ممكن نحتاجها وننزل ناخذ لنا يومين أو ثلاثة او أسبوع على حسب <hesitation> الفتره اللي حنا بنكون ننزل فيها. <hesitation> وبناخذ الفترة ذي سواء أكتيفيتي خاصة فينا وبيكون بتكون فترة كويسة يعني